Se gh'ò da travaggiâ a-a mattin m'é cao anâ in letto fito e addesciâme fito. A cösa a l'é riescî à dormî, a difficoltæ a l'é quella. Dapeu, stâ à ciömâ in letto a l'é unna cösa ch'a ne piaxe tutti, solo che se un o l'à da travaggiâ a no se peu fâ.